أني عادة أصحى حوالي الساعة ستة ونص الصباح، والفطور يكون بعدها بساعة خلي نجول سبعة ونص وبعدين أبدأ يومي، الغدا يكون دايم دايم الساعة واحدة الظهر والعشا الساعة سبعة بليل، أنام عادة مبكر الساعة عشرة ونص.